كنت حختار انه اثبت عمر الخمسة وعشرين لانه <hesitation> احس هذا بالمنتصف، مرحلة حلوة، شباب واقدر استمتع واقدر يكون فيني صحة وفيني طاقة انه اسوي اي شي ابغاه، فدا السن احس انه اكثر سن الناس تقدر <hesitation> تنجز فيه.